Unij ngëleemp uwul acum. Uncí mënţíj inko inţop yí mëyëlan pënijëran uwël, mëyëlan pëñawëna iñan, mëyëlan pënijëran uwël, mëyëlan kañawëna uwël inkande. Unij koowun jee uleemp acum. Mëyá uleemp ambandí mëyëlan pënjeej unij kañawaran.